Niom wendyee nnom xapo, wendyee nnom chiuuwaa na nnda̱a̱ na tsꞌaⁿ nncwilꞌueeꞌñe joonaꞌ chaꞌ na xapo cachi, xapo cachi na jndyeti juunaꞌ na nnda̱a̱ꞌ tsꞌaⁿ juunaꞌ na nncwilꞌueeꞌndyunaꞌ ñequio sooxqueⁿꞌ na nnda̱ꞌ ñequio xqueⁿꞌ mati nnda̱a̱ na nda̱ꞌ juunaꞌ na nncꞌoomndyunaꞌ tsjaꞌnaⁿꞌ ñequio tjaⁿꞌ lua cwii nnom chiuuwa na nnda̱a̱ na nncwilꞌue xapo cachi, jeꞌ jeꞌ xapo zote, xapo zote juunaꞌ nnda̱a̱ mati na nnda̱a̱ꞌ tsꞌaⁿ juunaꞌ sa̱a̱ mati juunaꞌ nnda̱a̱ na nncwilꞌuenaꞌ na ntmaⁿ liaa ndoꞌ mati quiawaa ñꞌeeⁿ nnꞌaⁿ quilalꞌueeꞌndyena quia na yuu na wiꞌ na ndaachomꞌ ꞌnaaⁿꞌ juunaꞌ nnda̱a̱ na nntmaⁿ sa̱a̱ joꞌ zote colo canchiiꞌ ee wendyee nnom colo na waa jeꞌ jeꞌ cwiicheⁿ xapo jeꞌ chaꞌ na xapo na quilalꞌue na tomti na ntmaⁿ nnom tsꞌaⁿ wendyee nnom xapowaꞌ jeꞌ joonaꞌ ñꞌeeⁿꞌ xapomeiⁿꞌ cwiluiinaꞌ ñequio avena ndoꞌ ñꞌeeⁿꞌ xapomeiⁿꞌ jeꞌ cwiluiinaꞌ jeꞌ ñequio lqueeⁿ juunaꞌjeꞌ cweꞌ tomti na nncwilꞌuenaꞌ na nmaⁿ tsꞌaⁿ nnom tsꞌaⁿ na chiuuwaa na nnteijndeiinaꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ tjaaⁿꞌ tsꞌaⁿ joꞌ chii nmeiⁿꞌ xapo na cwilalꞌue mati jeꞌ waa jeꞌ xapo na quinda̱a̱ꞌ catsueꞌ oo chmeiiⁿ jeꞌ tomti jeꞌ mati xapomeiⁿꞌ jeꞌ manda̱ cwentaa quiooꞌ joonaꞌ ticwanaaⁿ na nncwilꞌueeꞌñe tsꞌaⁿ joonaꞌ ee chonaꞌ ntꞌom nnom ꞌnaⁿ na tiya nntsꞌaanaꞌ xeⁿ na tsꞌaⁿ joꞌ chii tomti cwiluiinaꞌ cwentaaꞌ catsueꞌ oo chmeiiⁿ joꞌ chii waa wendyee nnom chiuuwaa mati na quilalꞌueeꞌndyena ñequio quiooꞌ xapomeiⁿꞌ sa̱a̱ joꞌ nmeiⁿꞌ niomya xapo ꞌnaaⁿꞌ quiooꞌ ndoꞌ niomya jeꞌ xapo ꞌnaaⁿꞌ tsꞌaⁿ nmeiiⁿꞌ niom cantyja ꞌnaaⁿꞌ xapo.